أعتقد على حساب معرفتي <hesitation> في الصين <hesitation> يحبو <hesitation> يربيو دراري على <hesitation> احترام الأشخاص الكبار، مشي كيما في الولايات المتحدة الأمريكية ولا كيما في أوروبا، <hesitation> طفل <hesitation> له الحق في فعل مايريد، لكن في الصين لا، في الصين يلحون هل نستمع إلى شخص كبير، <hesitation> لازال لديهم، يحاولون تعليم القيم للأطفال، مزالها، ماكانش هاديك الحرية <hesitation> بدون حدود، هكذا، هكذا، إذن الأطفال يعلموهم كيف يستمعون لكبير السن وهذا مهم جدا جدا.